Aduna o fu hiri hawri hono piramigaji mahaɗi, ɗi ejipteɗiiɗi ɗi medahi mahede noku fu, ndenon ferawunahen ɓe gaɗi tem maɓe, honon maɓe madiji gaburuji fu gala. Ɗun woni <hesitation> ɓe asi gaykaaji luggidiɗɗe. Ayyo. Ɓe mahi hen cuuɗi muuɗun. Eɓe jogii issaaji kaa de.